Lav-linzi a sunu nɛ a we sɛ cama cama yi no'on-an <hesitation> mu yini bɛ ju a'o se o nure a sɛra han to o we ho manzi so baro lav-linz to a ni sunu so we se a sɛra han don ni cunu mi ma tete bɛ tan mana se a sɛra cama